Kua mbarandupe, se mbaetɨvi se sepuereta mbaeko kua va, oreko isoseño guarani reta mbaetɨ roikua, kiraiko kua, mbanunga tembiu kova, kiraiko oyeapova, jare kiraiko, jare mbae mbaeko jee retava